ഇത നമ സിന്ഗപോരേ ദേസ ദ ആഹര പദ്ദതി ഇല്വഗേ। പതിര് കോന്ദന്ദ ഇത നമ സിന്ഗപോരേ ദേസ ദ ആഹര്। പദ്ദതി ഇല്വഗേ പതിര് കോന്ദന്ദ ആ ദേസ ദ ആഹര। പദ്ദതി ഐന നിരേ കരിത ദേസ ദ ആഹര പദ്ദതി। ത മിക്സ് ഉപ് അര്തി പോനു ആ ദേസ ദ ആഹര പദ്ദതി। ഐന നിരേ കരിത ദേസ ദ ആഹര പദ്ദതി ത മിക്സ്। ഉപ് അര്തി പോനു ഇത സിന്ഗപോരേ ദേസ ദ കേല വന്ജേ। ബൈന്ഗ്കര ഫമോഉസ് ഇശ്ത വൈന ആഹര പദ്ദതി। ആഹര പദ്ദതി പുദരപന് കോന്ദന്ദ ഇത സിന്ഗപോരേ। ദേസ ദ കേല വന്ജേ ബൈന്ഗ്കര ഫമോഉസ് ഇശ്ത വൈന। ആഹര പദ്ദതി ആഹര പദ്ദതി പുദരപന് കോന്ദന്ദ। ലക്സ അവൈനോ ദേഖ ഹോ, ഹി, അനു, ഛി, ഛൌ, സതി। അന്ഛി ന ദേബേതേ ബേതേ രേഇഥിത തിനോ സുനമത അകില്। മല്പേതേ ലക്സ അവൈനോ ദേഖ ഹോ ഹി, അനു ഛി ഛൌ। സതി അന്ഛി ന ദേബേതേ ബേതേ രേഇഥിത തിനോ സുനമത। അകില് മല്പേതേ ലക്സ അവൈനോ ദേഖ ഹോ, ഹി, അനു, ഛി। ഛൌ സതി അന്ഛി ന ദേബേതേ ബേതേ രേഇഥിത തിനോ। സുനമത അകില് മല്പേതേ।